في يوم من الأيام كانت الأميرة ماسكة خريطة غريبة حصلتها في صندوج جديم بجصرها. الخريطة كانت مرسومة بطرق- بطريقة غريبة، وكأنها تبين درب يؤدي إلى مكان سري تحت الأرض. قررت الأميرة تكتشف شنو السر، وطلعت بالليل وحدها وهي ما تدري إن فيه شي غامظ كان يراجبها من بعيد.